طبعا نحب نلعب مع صحباتي، نحبوا نلعبوا لعبات هيكي <hesitation> لعبات عن طريق الإنترنت مثلا لعبات جماعية، نخشوا نحنا الأربعة ونلعبوا وننافسوا بعض، ونجضوا وجت سمح، وفيها تحدي وضحك، وجو- جو من الأخير.